खाना पकौने बेला सोया सस भन्दा समुन्द्रि नुन को प्रयोग बडी गर्दौ, क्या कि हमिले पकौने खाना को परिकार हरु माइ सोया सस को प्रयोग कमै हुन्छ। सोया सस खास चाइनिज, जाप्निज, कोरियन खाना हरु मा बडी युज गर्द्या भया, कारण ले हमरो सामान्य नेपाली खानामाइ चाइ नुन प्रयोग हुन्छ। तै भन्दा ले हमिले समुन्द्रि नुन बडी प्रयोग गर्दु को कारण चाइ हम्रो तिर जाइ ताइ यो नर्मल नुन फिल्टर भैएर आया नुन हुन्छ, त्यो पुग्ने अवस्था कम हुन्छ तब गर्दा समुन्द्रि नुन चाइ बडी पाइन्छ। अनि अर्को कारण भनेको चाइ समुन्द्रि नुन लाइ प्रसोधन नगरेको हुनाले यै को टेस्ट चाइ निको हुन्छ, अनि अलिकति मिक्स भयाले केइ और पाइयाले नुन को टेस्ट चाइ बडी आयोडीन भया हुन्छ। तै कारण ले गर्दा समुन्द्रि नुन को प्रयोग हुन्छ ।